ما عندى الخلفية أو العلم الكافى للإعتناء بالنباتات عموماً، مانى عالمة بهاى القصص او ما بعرفها ، وما جيت جربت أحتفظ بالنباتات أصلاً أو إنى أربى نباتات من قبل ، <hesitation> فما عندى الخلفية الكافية لهى القصة ، لكن أعتقد إنه بنشربها مايه كافية وبنحاول نعرضها للشمس.